Ɔ̀ɔ̀ e tòmoɛ̀ yèɛ mìŋ manaŋ kìlà mìŋ jikà è tòmò kiiŋ niŋ nɛ̀ tiŋ nȧŋ yaȧ naȧŋ wèè ka tɔ̀ɔ̀ anyùùŋ ɗèwè e nɛ̀ŋ gbèe wèè aŋ yɛmɛ̀ ɗeweɛ̀ sua wɔŋ nyiiŋ ge nyiŋ nɔɔ̀ŋ donàŋ kɔ̀ lɛ, wèè sɔ̀ngɔ̀ sèè wo bȧ naŋ nyìmè e nɛ̀ŋ ɔ̀ɔ̀ bȧ naŋ gbèè e nɛ̀ŋ, tii dònȧùŋ kpuumò wèè kȧìsa wo kpuumàŋ ke jouŋ kpooɛ̀ wuŋ pɛɛ, e bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ wɔŋ fɛi gbèe, maŋ gbèè ɗèwè wɔŋ fɛi nyìmaŋ, maŋ gbèè ɗèwè wɔŋ gȧ nyɛnɛŋ, mùŋ gbeȧ ɗèwè wɔŋ gà nyɛ̀nɛŋ tii è dòùm nȧŋ kpuumò ȧȧ jeim keìɛ lii mìŋ manaŋ jii miɛ̀ŋ kìlà ka gbòȧ ke mìè Dayȧa, e tòmo mɛ̀ lii miàŋ manaŋ.